د ویتنام پخلی سپک، تازه او د سبو څخه غني دی. فو یو مشهور شوروايي ډوله خواړه دي چې غوښه او وریجې لري. نعنا، لیمو، او د کب ساس په کې ډېر استعمالېږي. هر خواړه تعادل لري: ترخ، تریو، خواږه، مالګین او تند دی. د پخلي طریقه اکثر وخت بخار، ابلول او لږ غوړي کاروي.